Mìabe koƒe ya me fiya via, madze xɔlɔ̃ via ava yi nɔ anyi ɖe ameɖe gbɔ kaka ɖo gaƒoƒo ɖekpo, xɔlɔ̃ wòa tsã me vo kaka ɖo gaƒoƒo ɖekpo kaka mì kui mìa va wɔ nuwã. Etɔ be alɔwosɔ le aƒeme, mì ku alowosɔ ɖe kpoe aka aseŋ abe, leke fika míayi? Ma be lɔnyesɔ woame eve le aƒeme egbea ɖe mìayi gbemea? egbea ɖe mìayi asia? egbea ɖe nuka mìawɔ? Ne miɔ ku vemi gbe li asi ta ma ŋti kpoa, Fiyi ne mìatsɔ mìaba gbe atoa ye miatsɔ ato. Me dza ɖo vovo kaka ava yi nɔviwó ɖe gbɔ le aƒeme kaka ava yi na nyi ɖe egbɔ kakakaka mikui mìava yi nɔ nyaɖe gblɔm kakakaka. Nye meɖo yebe xɔlɔ̃ ɖe leke via agblɔ̃ via axa yi ŋgɔ o. Xɔlɔ̃ yi ne meɖoa ye kpoe nye be alɔnyetɔ la aƒeme. Lɔnnyesɔ leke mìfɔ̃ ɖo gbea ɖe, dɔ ka mì dza wɔ? Ne ye tsã gbe gblɔ be lekemɛ lo kpoa mìadzo ne gbe, mì ne wɔɛ leke, mì ne wɔɛ lekea, yi kpo be edɔ ye.